सबसे पहली तो जंगल में जा बा कंजे जानकारी प्राप्त। करेंगे के जंगल खा से का तक च जंगल में कई कई च। जंगल क्या मौसम रेवे च जानवर रेवे च भ पे वो सबसे ज्यादा जरूरी च जंगल को माप होनी चाहिए या जो सके तो वो भी यूएस कर सके च समान थाई पैक करो जस्ता की पानी कानों खाना की चीजोके बाद नट्स। ड्राय फूड ये अब चीजा में प्रोटीन भूत ज्यादा होवे छ। ।पानी साफ होनी चाहिए च यूको उपकरण भी आवे। छोटों वालों जीजा थाई पानी मेल लिए साफ करके पी सके क्यो उपकरण भी चाव उ हिसाब सु चाव।